Funamna ya kuifazi nyama au kutunzi nyami itachononeka ili injitu miuku kuu mda mrefu paapa pano naana nafyula inyama yaya ya mnyama wensu wia sharti la kwanza mtolu msilia ndinu zshisa luzishe ni panona iyu uzshimi msilia unaipak ndumsilia ndintolu uwaya wakubaniki linjika pamoo panoo wenji pemu moto intola ni nyama iinji njii kapa waya papa yaendele kuomba kukauka kukolei kukauka naombe na <hesitation> ndi- ndi- ndi- ndiaomba ya- yabanikwa natolu waya natisha natola ni nyama iya ina ika ntola ka waya kamwi njitote njiika tayari tangioneke kaivi